Dia bii daam ti ba dikɛ ze'ele ti ba mi'e La ni tee ba ani se'em la mɛ. Makɛ yeti damɔlega n ze wa a san ka mi'e a ni ba'am mɔla mɛ. Amaa ba san ta mi'e ti tu ni yi'ira ti ba kele mɛ la, mumɔlesum la ni bɔna bini, ge ti la ni ana wuu pataasi fiin wa n boi bini la. La san le dɛna disɛka n de, n makɛ yeti sagebɔ ti fu yeti fu mɔm san ka mi'ilum komi'isum ge mɔm bɔ, bu ni ka ana suŋa ɛɛn hɛɛn Wuu fu mi'ilum komi'isum ge mɔm. So la ni ana <noise> suŋa suŋa mɛ gana. Ba boi tɔgetɔgesi mɛ